ذات مساء، اكتشف رائد فضاء نجمًا جديدًا يلمع بشكل غريب. قرر يقرب منه علشان يفحصه عن قرب. لما وصل، اكتشف إن النجم كان في الحقيقة بوابة لمجرة جديدة مليانة كواكب غريبة ومخلوقات عجيبة. بدأ رائد الفضاء يستكشف هالعوالم الجديدة، محاولًا يفهم أسرارها ويكتشف شنو ممكن تقدمه للبشرية. كانت هذي بداية مغامرة ما كان يتوقعها أبدًا.